لو كان بإمكاني تناول العشاء مع شخصية تاريخية كنت نختار نيلسون مانديلا لإنه كان رمز للنضال من أجل الحرية والمساواة، ومر بتجربة صعبة في السجون، لكن مع ذلك قدر يحافظ على أمله ورسالة السلام كان عنده حكمة كبيرة في التعامل مع التحديات والعنصرية واتعلم منه العالم كيف يعيش معًا بتسامح رغم اختلافنا، لو عندي فرصة نقعد معاه كنت ممكن نتعلم منه كيف نتجاوز الصعاب.